المقصود بعيش حياه جيده هى انك تبقى قادر تعيش حياتك من غير ما تكون عاجز او مش قادر تلبى احتياجات اسرتك لازم تكون قادر تلبى احتياجات اسرتك من اى حاجه هما محتاجنها سواء اكل او تعليم او صحه او خروجات او رفاهيه او اى حاجه هما نفسهم فيها ساعتها دا بيبقى اسمه عيش حياه جيده <noise>